أنا نميل أكثر للمأكولات المالحة، خاصة الحاجات اللي فيها توابل كيما المعكرونة أو الشيبس، لكن زادة الحلو عندو قيمتو، خصوصًا مع التحلية بعد العشاء. الفرق بينهم في الذوق والأوقات اللي يناسبهم فيها.